Ẹgẹ nẹ ẹchi kun no le lọhi ẹchi nge mlẹnyo, ngaa gu uklọ ukl’abọ kun nun ge yan ma ẹchi ọma alọ họọ kẹchi k’isati. Ichich’isati ọmaa ọchọọchi nalọ le heyi ichich’isati, al’ọkọ gba l’ọwọicho lainya tọọ ẹgẹ no lọọ ẹga je gaa ka ke lẹchi pẹpẹ ọha maa. Aman kalọ je kahinii odin k’ọchẹ yeyi oonma l’ọfu kunun but ọfu k’ọwọcho no chẹ lọọ mẹml’einyinyi k’ọwọicho no kaa chaba lọọ aa. So alọi heyi ọchọọchi ọma boobu aa alọ lọkọ gba l’ọwọicho lainya t’ọwọicho alọ liyalọ ma odun dalọ le heyi ebo l’okonu he t’achẹ nalọ la memluwaa biili, ọda nalọ ge ya ichichi k’isati ọmaa, alọ ge g’ẹhọ, alọ ge g’ẹhọ aa alọ ge nyọ gaa hẹhọ kalọ. Ọdin ko w’ekọọwọ, alọ ge nyọ gaa hẹhọ, alọ gbọọ ẹhọ ohi aa alọ ge hẹhọ kọọ kii kpa agahama, alọ ge hẹhọ ke eje, alọ kei hẹhọ k’ihi. Ẹhọ ki ki kpa agahamaa alọ le ye ọda fulẹi nalọ ge yaa, alọ ge yẹ ikpo nmẹga n’alolaa gabọọ, ogbọbu kaa kei g’ẹhọ ọmaa agee gl’ọkpa bẹn ke paa, ei alọ họọ k’ọkpọ lo klo, ọhaa alọ ke họọ k’okete. Ai gl’ọkpa mbabọọ a ekohin ma ọdin k’alọ biọ do nyọ gaa le ẹho, alọ ge h’ẹnkpọ nmọọkpa ọma gabọọ chẹẹ alọi taaj’ẹhọ ẹẹ Alọ kwọọ ọda nalọ ge bi gei nm’achi a alọ họọ k’ukpakwu, alọ k’ukpakwuu alo l’ajẹ alọ l’achi nmoo… alọ ge nm’achi alọ l’achi nmo ọmaa ọda nun yọi tino yọi kaa ẹgẹ n’ẹchi kum ge wẹ ichichi k’usatudee aa anu nun yọi tino ka lalọ kalọi poa, ẹgẹ nun ge l’ẹchi kum ichichi k’usati aa alọ leyẹ alọ l’achi ọma nmoo alọ lọ glaa ko alọ lọ gla alọ habọọ ta ole nmo then chẹẹ alọ gai kwọi kwu t’ọla, alọ kwọi t’ọla ọmaa alọ gaa gboo hẹhọ, alo gboo hẹhọ k’ochikapa ọmaa alọ họọ k’opiipu klaje, alẹhọ ọma hi kpataaaa alọ ge hẹhọ ọma oi kohi alọ gboo ekohimma oj ’ahata alọ ge nmẹyi kunu ẹpl’ojẹ ẹpl’ojẹnẹ gbọbu ẹẹkaa gee kuche w’olẹ a alẹhọ ọma hi ẹẹ, alọ l’oskapa mi ege ny’oskapan ma, age mio kataa, mio kataa mio kataa mio kataa then chẹẹ alọ l’ọma ya ẹẹ alọ ku kugwu nm’ẹhọ ku kuche chẹẹ kalọi kuche g’ọle. Alọi g’ọle ekohimma bọọa alọ ge nm’ebe alo ge t’otẹ, aklẹhọ ekohimma chii lẹya ami gbanọ lẹbẹn ku ewa a ogaa chichọchi k’ọluwọ ọdin ka bi egbe al’egbe hẹ lọọ alọ nmoo ẹchi ọmaa al’ẹbẹ lẹ ọlẹẹ. Ekohimma na lọọ ai hẹjila mẹml’olọhi k’ọwọicho lẹyaa alọ ge nm’igbaanọ alọ ge nm’ẹwa alọ ge nm’ije Alọ ge nm’akoto alọ ge nm’ọọ obije alọ ge nm’ọwa, ẹbẹn banya eboo lọnyẹ nẹhi nẹ then chẹẹ ẹchi ọma alọi ka ko kee alọi tọlẹ alọ kọ ga ifu ẹẹ ọga ichaẹẹ so alọ lẹbẹ ọma nmoo ẹpl’ojẹhili alọ kuche ga lẹ nm’eho ọọma aanyaalọ lenkpọ hẹ lalọ alọ liye gwa alọ le mlẹnyọ ligii eko nalọi mlẹnyọ bọọ aa el’odre ya waa al’odre lee ọdin ka l’odre ọma le ẹẹ agaa mlẹnyọ chii ai pia guta ligii aku bẹchẹ anyọ gaa la aoklobia ma. Alọ ge nyọ gaa chiche ge m’ubọlu alọ kei leje liyalọ ge gwa, ẹchi dodu maa nun le tẹẹho ichichi sati ọdan chiko yaa nun lọ ya mẹ lẹyaa ow’ẹchi nẹhi gam ẹchi ọma w’ẹchi eeye kum ẹchi ọma olẹbẹn kọọ odundọdadooduma nun chiko ya ẹchi a n lọ ya ẹẹ. Alọ ge m’ubọlu ọmaa nmeko k’oje… k’ojehili ojahapa, ojahata ojahanẹ jaa nyọ gaa gb’ojigwo ekohimma ẹnalo ge nyẹ nm’abọọ a. ẹgo ma le m ẹchi doodu maa nọ ọdan chiko bi ọtua nnọ ya ẹchi ọmaa ngee ka k’ẹchi no yọ nyaa ẹchi nya le lọhi gam O ẹgẹẹ nun ge la ichichi sati odoodumaa anu yọ bọọ a, ngẹ gẹhọ nyọ gaa y’ukl’ẹhọ kum ọdadooduma nun chẹgbaa ipu kẹhọa alọ ge hochikapa alọ ge hoila alọ ge h’eeje alọ kei kei huu alọ kei hali, alọ lali ẹhẹ duu, ali a lọ ge bi iyanọ a oli k’ali kuwọ leche agee ma kọọ ikpali aa okwu yọ nọwa yọ nọwa yọ nọwa alọọ hẹ aku alọọ hẹẹ akwọi kpotu ka ku bi golẹẹ ka gaa lọ cha cha cha cha cha a kwọi kpo bẹẹchẹ ole yowu chẹẹ akwọi kpo chọlaa kwọi kpotọji alọwu alọ wu, alọ wuwuwu alọ pi akwọi chọla eko dooduma no gboo wuẹẹ egboo kpanọ nm’ikpeinu, ẹgọma n’alọ ge ji chichi sati kalọ a alọ ge gẹhẹ genyọ gaa hẹhọ alọ kei biọọ eko ọma duu ge jil’ali kalọ no bii p’achi aa alọ kei nmẹbẹ ọdin kalọi t’ẹhọ